जर्मनी एक गो राष्ट्र के रूप में अठारह सौ इक्खटर में आए। रहल छे एकर से पहले ओ कई छोटे छोटे राज्य में बटाल। रहे छे एकर से पहले वो अठारह सौ इक्खटर में विल। हेलम प्रथम सम्राट रहल छे और उन्नीस सौ इक्खटर में। एडॉल्फ हिटलर जर्मनी के चांसलर बन जा चुकल रहल छे।